Kolumbia om nüüd naidõst kõigist riikest edimäne, miä om Ameerikah, õigõmbahe Lõuna-Ameerikah, ja ta om sääne tavalinõ Lõuna-Ameerika riik.